تختار الإضاءة المناسبة وتكون هادية، وتمسك الكاميرا بطريقة صحيحة، وتخلي الشخص يرتاح ويتصرف طبيعي، وتحاول تلتقط اللحظة المناسبة لتظهر شخصيته الطبيعية.